Iyatu e alasanku tu na tu to alli kulkas, yang tu lain kuan anna kulain ten, yang tulan anna kulen, inanna bale kulen, inanana sisa-sisana to apa kande yantu mai buh buubu bulan buubu bulan, yang to wai supaya madingin toi, yang to mai <hesitation> buah-buahan yang to e kidin iyan to kidin meloi majama atau westa. Yang to dipatama to wai wai na jadi es batulen. Yang nadiro to dipersonalken <noise> jastimaraiki. Ya apa sito mai. Bisa dukai <hesitation> garaki es krim dipatami kulkas na membeku, na dikande bisa dukai <hesitation> pasidukaui kila mareki patamai wai, namadingin diru. Iyatu kulkas di wana <hesitation> biasa si <hesitation> biasa si telu juta linna, biasa si biasa si dua juta llinna. <hesitation> iya ke kualli di saat-saat anupi kualii <hesitation> iyapi tu kenaala, iyapi tu kenaala kulkasku la la dingina la pe semacam kande kande lan iyamtu, <hesitation> iyamtu yamtu la sikande kande lan. <hesitation> <noise> iyamtu eh semacam si namtue <hesitation> dipatama daging, bale, sisa sisa kande, bobo, wai, buah-buahan. Yamtu <noise> idealnalen dikande tumai <hesitation> abe su dianeng supaya karna kedene e su delakuananta tae maina wae tu mai apantu <noise> dekandena, tae mana <hesitation> mambau <hesitation> marasa-sara sapa nadikande. <hesitation> sidukaki <hesitation> eskrim to yang to eskrim to dikande ki dikande.